Дар Покистон обу ҳаво хеле гуногун аст. Дар ҷануб, дар минтақаҳои мисли Қарочӣ, ҳаво гарм ва намнок аст, махсусан дар тобистон, вақте ки ҳарорат метавонад ба чил дараҷа расад. Дар шимол, дар кӯҳистон, иқлим сардтар аст ва дар зимистон барф меборад. Дар маркази кишвар, ҳаво хушк ва биёбонист.